Iku ni ka kaanchi ve'e nduxi juiji ni kēē ñujñe, ni kēē juajiyu, ni kēē oregano ni kēē, lujua ni kua'a, te ni ka kaanchi taka ñayivi ve'e, lujua ni kuu.